Aroo ri aden ndee, de hente ta, tar yḛ ɓe wala ge tar yḛ god. Dege tar yḛ kas. Jen sal te jen wala, wal te tare yḛ, tare yḛ gote. Fun te ɓa nen, man te kay de adenen hasab. Ḭ ŋguma nden, hasab dekil. Dekal henen, yane yḛ. Te hɔ gudru tan tag gurus ɔ, dede ɔ gurusnen. Mɔŋ kin ɓa kɔrɔn ɓe, kor kɔlḛ ŋgin nde. Kɔle de te naɓan nena maʃin ɲin wal ala tʃe. Tʃe ndigi na banen o ndogo ɔɲ kɔrɔɲ ɓe. Ndogo ɔriŋ ɓenen kɔr naɓen, kɔr tareŋ riyaden. Diŋ adiyo muʃkil get. De kal hanen yani nde ndogo ɔriŋ ɓe ko, ko rɔy ŋgal ɓe ni zam ɓe zaata. Nezam ɓe zaata te na zam de ɓinee. O fenen ko kaas ɓi ana hinen. Ɓe an riyade ndi kadad. Tar yinen iza kani ne oho, gudra an gurusu koŋ ndogo ya̰ ne de tar ɲi ka. Ka has gal ɓi inti, adi kale dala, ɔhit lakin ɔhɔ gurus. Ɔ de gudure de kem ndogo ɲine ta senen kam ndogoɲ ko. Al fḛtire ne wal maʃin fene kal- kal lakum tagri ban. Miɲal fa o 500 000 o ziada nen tetari mɔŋkin. Man rɔɲekem nabeno batra mɔɲen ɓa nama to nabentu Tul umur wuyid, ayeke tareya de bini mu dan sana ɓo kam mo ɓa. A sana ne kolḛŋ i ndogoi matek ne geri maʃ ɓa, molirɔŋ moto gal biyento bari info O ɔɲ fayde ade kala trɔhini te mam ajerke teɓa hahjer ten ne sal. Tall dejee utun khas utun. Hajer kaiʃ nappe dobooo. Siriyɔ ndigi na fa dede siɲɔl degɔl. Alme yim yaba ate ke daten. Taɲ mbili na freyo moto to so hasab gudru ɲi de ha rɔ gete, baten ti ɲiɲan. Baɗen da o dal kalas. O kasa rid ade kala dala, nam dee teɓa azar ke to ɓal yḛ. To naf, tane fane o haŋged kamel tenaf hɔkid. Yandal li, nendal te kaɲ ʃar te fuba. Kar də ta dɔhɔmɔn sey ndi ɲa u na ra e ustal. Taɲ ba bili aɲin, mud danag kele motor moto, kele motor reyo odo ŋgoɗi, kele motor reyo, kele motor re. To riyɔ de dogri nḛko tin, lakin makay asab dekil izakamə gursen. A mantəm kay guwa̰ gursu tu wu wokitan, riyadem de mara yene zaata ke rɔye rɔye el tama to. Eh kam taɲ taden taɲ udu mwa yen taɲ taben sa sanafen baha. Utaɲ taman too naf maʃa, nak wuy naf siri ɓa nen, mantem kaɲin yḛg bi hajar kebef. Ɓi hajar ko, hajar ke ŋgal go dee ta sesen utini, se ḭ sal de je. O̰ ndigi khas ke, ɓa hajar ke ta tene taɲ mudi nde ayenen naf maʃa sidi tama ya̰, khalas o, bi kane dada. Na ra, muyid, nala ma mbɔrɔ jinen. Kam taɲ binii, madal kaya ma nem nindi utu ko rɔya̰. Naŋ mə kəna ndamen nen ni bininen, maɲ nde muʃkila, kondogin korḛŋ ɓe, kasas kiŋgal ɓe khas, kuwan koleyene matak. Sawakan antaɲ nini, a antum kɔlɔ yai gene, Aw an ɗiɗi kub, al bɔyim poli genen jahas i kel behen. Dakolo jo mɔri ɔŋ modi yoŋ nene ko, naŋgi gi nde to. To ɔre ne tar ya̰, ɗi ge de ɓal ɓe te nan mbo, Kara ug taɲ u taɲini, a od ŋgaw ɓuga kɔr ɓo, tihin ko to tara. Alay nji ɓo el bene a kekɔr ndeya ko kɔr de. Ɓe dala, hakab gude ri ne o hasab. Mi zani de don ɔle ɲen izakan gursi ndog nog, gursu ten. Taɲ ɓe ef min kalal ɓen. Tar nde koy lakine mata kay kayen dede to bəl. Sal an dede sal an To mudaribin Te sahati machen te darap ki. In el bini wa lazim ke taba keɲ. Key tene zaman kosi ne kos el bini da wokid in te ta yḛ tar el bini lazim kos el bini da bini da ne el ta e intan. Aʃan deno̰ de twa wa tari ɗew binen ta. Tari kaɲine lazim ful yom kaɲ. Sa moto so lazim reya dini kin da ŋge dade ke, aʃan rɔy ŋgumi ge bana danan, Hasan koyo, ko̰seye pe an nde- nde.